बिश्वास कोई भी रिष्टा के अधार होगे चे ये कौनों रिष्टा में। प्रेम बढ़ावेच्छे बिश्वास समाज के निर्मान के एक अहम। हिसा होगे चे बिश्वास परमपरिक संबंधन वैवार और। वैपार वैसार चिकित्सा और कानून बातचीत के पूरा। करेक्ट में जरूरी होगे चे बिश्वास कोई समाज के लोगन। के सूंच और नागरित्ता के अधार पर बतावल जाएच्छे। बिश्वास के बिना कोई नहीं रह सकेच्छे अब बिश्वास। मानों वेक्ति के एक अविभाग पालू है।